لو كنت طائر ليوم واحد أحب أكون نسر لإني طائر قوي وعندي قدرة على التحليق لمسافات بعيدة في السماء، أحب أشوف الجبال والهضاب والسهول.